Loolu daal moom ku mu bugg naa ci jàmm, <noise> bugg naa nit yiy ñëw, bugg naa ñu lekk ba suur, <noise> bugg naa jàmm, bugg naa suma jabar am jàmm, mu àm jàmm mbooleem ñi fay teew tamit xam jàmm, ñëw si jàmm, ñibbi ak jàmm, loolu de bugg naa ko. Waaw bu dee nag lu ñu war a sol ak man lu ma war a sol amuñu xaalis waaye bu ma amee xaalis danaa sol yére yu baax, moom dana sol yére yu baax, danañ am suñu salon, dañuy am sunu télé, waaye amuñu ko. Waaw bu ñu ameetee xew cere lañuy togg ak ganaar walla ñu <noise> rey bëy <noise> waaw. <noise> Kew bi buggu naa képp ku fa ñëw boo meroon booy ñibbi fekk yaa ngi kontaan yaa ngi ree ngir xew bi neexaayam, ngir xew bi neexaayam. Ku fa ñëw amoon naqar naqar bi génn ci yow, <noise> lekk ba suur, naan ba mandi, naan bi nga bugg bu dee boisson la, bu dee ndox ak galaas la, bu dee ndox ordinaire la, nit ñi kontaan daal, jàmm ak salaam, nit ñi ñëw si jàmm, ñibbi ak jàmm, loolu <noise> de bugg naa ko. <noise> Lekk ba suur, naan ba mandi, kontaan, bég, boo ñibbee loolu ngay waxtaanee, waaye boo ñëwee si xew lekkuloo, naanuloo, mandiwuloo amuloo jàmm boo ñëwee loolu ngay wax, nit li nga gis rek ngay nettali, nit du nettali lu mu gisut. <laughs>